<hesitation> عيش حياة جيدة نشوفها من وجهة نظري إنه يكون في توازن بين <hesitation> عملك والحوش والأهل يعني، واللي عايش معهم، وكدلك يعني علاقاتك كبي اللي هي أصدقائك والش- كل شي، ويكون فيها نوع من الهدوء والراحة، وكدلك ت- أهم شي أهم شي تكون يعني راضي على نفسك هيكي نشوف الحياة ال- معنى الحياة الجيد.